Le université malôha tegna important ho am'tanora satria am'le université igny fanomagnana avenira, kaofa mandeha amin'ny université fa anomagna asa efa anomagna avenira ary le avenira tegna ilaigna satria izy kaofa ratsy avenira n- tena tsy mety de ao zainy fa- amin'ny université zainy fanomanan'ny tanora ny ho aviny.